أنا نشأت في تونس, الوضع كان بسيط, وأجواء الحي كانت حيويا ديما, كنا نلعبوا في الشوارع, وفي الساحات العاما مع الجيران والأصحاب والاحباب والعايلا, العايلا كانت ديما قريبا, وكانديما غاديكا روح التعاون, والمشاركا بين الجيران, الحياة كانت هاديا برشا, لما كانت مليانا بالأنشطا البسيطا, واللحظات لحلوا مع الجيران والأصحاب والعايلا.